Waɲan yi va iciopi tun wa, plara cururu mibin aba we we'a ehhh tua we ɛn mu yi, farani dure we ɛn mu yi. Mun pla nɛ ba lo ɛnjera, bun a pla nɛ ba cururu zun we'anu icopi tun ma ho ɛɛh howɔti.